أهلا بكم في <hesitation> مدينتي المفضلة، باخذكم بجولة ممتعة ببدء بالبلدة القديمة، بمكنكم من اكتشاف الشوارع الضيقة والأسواق التقليدية، بعدين بنزور القلعة التاريخية ب- <hesitation> بواريكم مناظر رائعة للمدينة ،وبعدين بعدها بنروح لمتحف المحلي بنتعرف على التاريخ وثقافة المنطقة وكمان بنروح الحديقة العامة عشان نسترخي ونستمتع بالطبيعة.